Ese-ses ing ge, ngone so pake ese ing, ngone so pake koroho aki, ngone so pake so koroho ese ngone na moda madoya ne, ena koroho se coma ena hare ua